Kun ma nkiji biu nmau ljiee ndu mu de ru primer ganu bijiy ya laljidat ru liyet ndujuy banduadat bijiy nda lauibat pa rudat ru mas xikidat y bijiy kua talejen tanun bu skuela lajaungan ya tauen de ru nkjuande nda ximjia tamañ y tauen y tain nep pa ru pa ndu banduadat ne gatjaut ya binda sandua bi ganu ya biu primer ganu nijiy liyet ya biu nda ganu nijiy ya kidat ya ndujuy ya banduadat pa nijiy ya ma nduanat ya mekat biu nmau nijiy ya kuji ganubat ndu nljidat ndu ne ganduanat. Y ya lai ru kieng ndujuy ne gatjaut meje veces nda caldo meje lii ndu ne ganjaung y cada npiay lai mekat biu nmau lai ast ke gatjung ru ganu ke lai ndu meje liedat te ru ximjia meje nep lii pa meje liedat ke nduanat te tjet kagut tjet galletas nep nkix xiljiua manzana kias meje tjet biu ximjia nijiy te biu nmau. Ni mekat nmau bijiy ast ximpijil te si nau mang ne de lanjias lae ast kue santjump kue lae pa ke kue gañjiaung pa kue ma nkjuep ndu donde ndu kuajadat mekat nmau ni pa ndujuyet nduk ndu bijiy bu lai cada npiay cada npiay te te biu ximjia pa ke nep nki.